One thing I will want I will love or I want teach my children when ley grow up la ley will be able to pass it over to other people la just ley same thing about love but first a should be god i’m a christian I believe that ley same life where christ live here we all should practice and live it so if I awor to show it to my children they will also be able to pass it over to other people and ley will live happily and in harmony with them.